סאו א פעיפער קליפ האלט צוזאמען פאפירן <hesitation> דורך- דורכ עס- דורכן עס צאמלייג- הא- צאמהאלטן פון אויבן. סאו א פעיפיר קלאפ איז אזויווי א- א אייזן וואס איז אזויווי פארדרייט און ס'האט אזויווי צוויי זייטן וואס מאכן זיך צו אויף אלע פאפירן און דאס האלט עס צוזאמען.